धातु संसूचक इद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निज जू धातु पंग वस्तुओंऊ पता लागेनो उपयोग लान्च। जू इद सरल व्याख्या दू जू हाला कामंग लान्च। चुंबकीय क्षेत्र धातु संसूचकऊ इद कॉइल नितो जू इद चुंबकीय क्षेत्रऊ उत्पन्न लानतो। चुंबकीय क्षेत्रऊ परिवर्तन हजू धातु पंग वस्तु चुंबकीय क्षेत्रऊ बअच, जू चुंबकीय क्षेत्रऊ परिवर्तित लान्च। सेंसर धातु संसूचकऊ इद सेंसर नितो जू चुंबकीय क्षेत्रऊ परिवर्तन पता लागेतो। सिग्नल जब सेंसर चुंबकीय क्षेत्रऊ परिवर्तनऊ पता लगयातो, दो तेंबरंग इद सिग्नल रानतो।